أحيانا أفضل النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا، أحب أصحى بدري وأنا نشيط أسوي جهوتي وأقعد في البلكونة استمتع بالهدوء، النوم المبكر يخليني أشعر بالراحة وأقدر أنجز أكثر في هذا اليوم، النوم مبكراً والاستيقاظ بدري من عادات أجدادنا هي عادة صحية تخلي الواحد يشعر بالنشاط والحيوية طوال اليوم، لكن أحيانا أحب أن أسهر شوي واستمتع بالليل، النوم متأخر بيخليني أركز أكثر في شغلي وأقدر أخلص كل إللي علي.